O mii mama wyi papa, miyi maye ma nya kwagbmada, she mii la mii nyi ye, n na nyai, ma kwu gna aza, o ma nugnwudo, n nazai n ɓa lon mii kpege ɓai-yi zhni ya sase n na jei, kwo to yi do n nazai, ma kwu mii nyi, ma mii nyi ye, n nanya n mii ɓa si, n mii ɓa kwo kwunwu fyi nu, ma zhjna nyagyi, ma zhni-i ma. mii nyi ye sarai, ma yi ɓa n hayi ya dagbma. Mii ye ma zhni lo nunu, she ho la ho nyi ye lonu, ho ɓa yi ɓa n hayi fya ɓe fya zhni ntwukwo twuge na, anyai n ɓa nu kwo zhni agbmada nu, ho pa ho mama wyi nu ɓo, nyipyei n na ɓo ma ho n chei, ho shiri unya n ha zhni, ha ye ho nyi unya dwudwu, nyagyi ho ɓa kwu zhni n twuge na, ho ɓe hai gyi ai dagbma, ai-ai dagbma kpe ho, ai fyi awu lede kpeho, a fnwa wye n hoi, nge na nho nyipyei mama she gnwudo kwa lasi, o kwo nu n ho gnyi ho wu aza okwa gbmada, nnab ayi n naza ɓa ɓa ɓwa ɓa zhni knyinya, apa agyi ai sni, anyagbmada, o lo ai gnage o ho nyipyei mama wyi. Ho n kwoi shi lo ho pakwo, n tun chenu n ha zhni lonu o ha ɓyi ɓwu gyi ho ya opye manai nu shi ɓa n naba yi ɓai ɓe ɓai la pita ɓai gye, oha ɓyi ɓwui ɓa pa n hayi ge na oho mama nyipyei kwonu nyi, n na nyagyi-i unya n she-n ɓei-n gye she ha zhni shi, she ha ye ho nyi n wu n na nyai. Ho zhni ho nyi shi nnanyai nwu, oɓa nyi bwi che ɓai kwa ɓa zo ɓo n ɓa ɓa idna n gnwuma, ɓai pa kwo n saho saho yi unya dwudwu, ɓa zhni nubwo ɓai gye, ɓa pa ge oba dida ɓo kwu ɓo zhni lai, oɓa zakwoi ɓo kwu ɓo zhni lai, agbmada to n haba, n twukwo twu n chenu, mange nyanu kwo nu n kwo zhni za zhni kwo, kwo zhni ɓo nu na-kwo zhni ɓo papayi nu, kwo zhni onyanu nabagyi nu n na ɓa ɓwa kwo la bye chei. Ha pa ge n hai zhni lonu, aza n ɓa ɓe n ha unwunyi, kwo o ha ɓyi ma, ɓa kwu kpe ge, zaye n wo nyi, o wo mama wyi n wo pa nyi, kwo zhni ɓo hnyin hnyin nu, akwu kpe o ha ɓyi n nazai, o ho mama wyi nyi, hjo zhni kwo twukwo ho dagbma, n ge na hola she gnwu do, hola si hyipyei n na ɓo ma ho n chei N san na ɓo ma ho nyi, to gnyi ho pa kwonu ho nya gbamada, she kwoi ɓo tnu ho i n wyiyi n nanyi nkwo-oha nugnwudo n ha byei n nazai n ɓa ta kpe ho nyipyei yelo n na ɓo ma hon, ɓa ɓwa kwo shi n wyi-i ɓa in ɓwu gyi, ɓa kwu kpe n hayi ge oyi nugnwudo ye wo pa ge kwoi zhni ɓo bmya bmya yi nu n ɓai to ɓo zhin, ɓai ɓa zhni kwo ha gye za wo gyi-ha gye za wo la kwo pita n wo nyi ɓwu gyi, wa zhni, n ha zhni lonu, kwo nyi kana, o ha yawyi ma ɓa ɓei ɓe ɓa kpe kwoye lonu, ɓai ɓe ɓai zhni n twu kwo twuge na, ɓei kwonu kwonu zhni ɓo agbamada nya nun ha ba, kwoi zhni ɓo nu n ho ɓa nya dan dan nkwoi, kwoi zhni ɓo nu nkwo zhni kwa ga ho wye nyi n ha nyi pyei papayi, hoi kwu ɓa do lo n chei, ha wo ha dagbma n wyei dna n na nyi, o ha ɓyi ɓwugyi kwo ga ɓa awyega, ɓa zhni oya zakwoi <hesitation> ɓai ɓa zhni-ɓa ɓai ɓa to ɓo zjhni ɓa zhni a zaho, amma mii ɓa pa zaho ɓo n wo ɓo nyi, n zo zak woi n wo ɓo zhni wo zhni, wa pache n twukwo twuge a ɓoma wo, akwu wo-a wo tiye n wo. yipyei n wo kpeye wo zhni. To, che ho to ha zhni che, o yi ɓwu gyi ya kwo-kwu ka ya kpe nyi pyei ye n hayige na, nyipyei nyi n na ɓo ma wo, nnnn n chei kwo nu zhni wo pa kwo, kwo woni saho saho yi unya dwudwu. Dna n nabayi unya ma o ho nyi ma n ho ɓo pakwo ga ha ɓyi lonu, ho pakwo n ho nyi, kwo ta zoha mwu, kwoi ta zhni ɓo n kwo ɓo ho n na unwu kamai, kwota zhni ɓon kwo ɓoho n kwoi je hojejen, kwoi kwa zhni ɓo nu saho saho yi unya dwudwu, hoi pakwo, oha ɓyi hoi wu ɓa, o ha ɓyi-i ɓwui che ɓa-ɓa-ɓa zhni n twukwo twuge n na ɓo daya pya unya gwudwu dwuma, o ha ma, kwo knyi ɓoi nun ho pa, hoi hapa kwo n saho sahoi unya kwo ha zhni knyi ɓoi na ha pa ge nyipyei n ɓo zhni ɓo ye n chei, kwo nya ho nu ɓon ho nyi ma, ha gye hoi dwu hoi pakwo, n twukwo twuge, ɓo ye kwo nyi mii ɓo zhni kwo n tna, n pya yei nu, ɓoye kwo nyi mii ɓo zhni kwo dna n sa kasa nu. To kwoin ɓwugyi, ho ɓa myi ha ɓwa kwo shi nnagbmadai, ha kpege a ɓo yen ɓa nyi, ɓa zhni a ɓo manai nun haba, o ho mama wyi ho ɓa pakwo n na gbmadai, kwo nyipeyi n ha fyi shi nu, a pan hayi ge a ɓo ma wo n pyei kwo yei nu, o ha zakwoi che ɓa pa n hayi ge, aza n ɓa zhi zhi nyi a ɓyi ɓa pa n hayi ge a ɓo ma wo sa-n nyi pyei yei wo fyi lai, a ɓa ɓwakwo ɓaika kwo, kwonu zhni kwo nu zhni n ha, kwa zhni agbamada ɓo, mange nya nu.